oyi minian a o cin'a o ɲian a han wese oma de ni bɔrɔsi han ɲian dɔ'oa ŋian han ɲian dɔ'oa ŋian ni bɛrɛɓe wa mabɛnɛ mawɛ <noise> um oma wemu tuwi coha tin to o ɲian mawe semusin